A han diyo a han dɛrobe we sin mu ɓɛ'a bebiyan-wo ho berara o we o mu a yɛrɛmara mu dɛrobe ɓaro culɛrura <hesitation> ho sunu be twa mibin awe yɛrɛmara han diya <noise> <hesitation> dɛrobe ho beterave ma mu berara curulu mu dama a yɛrɛmahan ho sura a han a mu dɛrobe yi a bebiyan tomu we vɛ han jira mu mu we dehan di nu sinnu sinmu ɓa nucozo-na